ما جد إجت ب-بالي شي قوة خارقة يعني لكن ما-ما بتو-ما بتوقع أنه في أي أحد راح يكره أنه يكون عنده القدرة أنه يرضي العالم يشوف <hesitation> ايش الاشي اللي يراضيهم اللي يبي مصاري يهب له مصاي اللي يابي <hesitation> بيت يهب له بيت أعتقد هاي هي.